<noise> Eh fagnovà olombelogna ara-fototarazo sy de azoko loatra fagnotania fa mety arakarake zavamisy avao ngamba, mety ara-dalagna de mety sy ara-dalana avao koa.